Reh laa k'uxb'al taqee' reh wila yahwur reh pan qatinimiit wila laa lo ke es la q'aram la pul'ik wila laa ak'ach pan aroos wila la ja'ar laa nkikoj reh pan k'ulub' taqee' lo ke es laa ak'ach je' ree' en estofado wila laa pues kar ja'ar nk'uxura kar onteera are' nrik'am ka diferente la qa'mood nakorpiim va por ejemplo reh ruu' la pul'ik rik'am ka lo ke es aroos rik'a ka lo ke ja'ar lo ke es xunakat rik'am ka lo ke es re' cham k'iix y choq pa' riq'omil rik'am ka lo ke es la pul'ik la k'ach pan aroos pues rik'am ka lo ke es aroos rik'am ka lo ke es la ak'ach ya sea na nafrito o ya sea nakorpiim ruu' la je'laa en pan caldo wila ar nkikoj nkik'ux ja'ar la caldo de pata nq'aja reh wuche' nk'uxa ar yauhwur pan qatinimiit re'ee rik'am ar ka ka'ab' ixib' rik'am ka ar k'eh riq'omil lo ke re' chamk'iix lo ke es la qa'b'eh loo' zanahoria <hesitation> rik'am ar ka aroos nk'ux ra yahwur ja'ar va la kar ja'ar la mook' taqee' ja'ar nkik'ux yahwur pan qatinimiit k'eh winaq nkik'ux naq re'ee je'laa pan junaj sa nimq'iij wula ar laa lo ke es la maas nk'uxara yahwur lo ke es la kinaq' la kinaq' wila mood nakor piim je'laa ruu' kotaq ruu'aroos ruu' maloj ru'uu moroonka' ruu' salchicha reh na reh rik'amam ka riq'omil va y reh nakorpii la kinaq' peet naloq'om la kinaq' najosq'iim naa naye'em pa re' pan junaj olla naye'em pa la ha' naye'em qa la kinaq' nawe'eem je' unos ixib' hora reh chichaq' wa y wila k'eh nkik'ux ruu' ja'ar ruu' joxamaj tiwik re'ee wula ar la ja'ar la caldo taqee' caldo de qa'b'eh la caldo de marisco wila ar la jonteera lo ke es la ak'ach taqee' diferente la forma qa'mood nakorpiim <hesitation> janaj cha k'uxb'al ja'ar ke naq niq'aram re' la pul'ik pero wuche' maas je' la tradicional taqee' va <hesitation> wula pues ja'ar ruu' la onteera la k'uxulb'ak taqee' loo' pe nrik'aman ka ja'ar wila mood nak'uxum ruu' wa'ak la wa'ak ja'ar nkorpii ja'ar ruu' la la'koon pue la'koon nkikorpii ruu' kotaq kixoot la kotaq winaq ro'na pues nkikor cha ja'ar je' la kotaq estufa eléctrica reh nkikorpiim kiwa'ak re'ee wila ar ch'ahqon nkikorpiim kikatamal kotaq pooch reh pues janaj ar wach nanak'uxum va la k'uxulwa'ak taqee' reh suq chiki'ila reh nanak'uxum vaa